Quia na wiiꞌ tsꞌaⁿ chquio macaⁿnaꞌ na nncꞌom cwii nnom te chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ na ya jom. Nncjuꞌ ndaatioo tsꞌom cwii xjo joꞌ joꞌ nncwicjooꞌ tscwaa, nncwicjooꞌ ta̱a̱xo ñequio tsco ta̱a̱chi nntyjeꞌnaꞌ naquiiꞌ cwii nquinꞌoom minuto xujnda̱ nnquiuunaꞌ cantyjati na jmeiⁿꞌ na nnda̱a̱ na nncꞌuu tsꞌaⁿ juunaꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ na nlquii tsꞌaⁿ ta̱a̱chi cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ na wiiꞌ chquio.